يعني الحيوان اللي بيمثلني يعني مثلا ممكن اختار حيوان الأسد يعني إذا كنت اتظاهر بالقادة أو بالفطرة واكون واثق من نفسي يعني أحب أن أكون مركز الاهتمام فالاسد يمثل شخصيتي اي ممكن حيوان الذئب لأن أنا شخصيتي قوية مستقلا وتحب العزلة أحيانا وذكي جدا فالذئب قد يكون مثاليا لي يعني أحيانا الصقر الصقر بيكون حيوان طموح وسريع في اتخاذ القرارات وذو نظرة جيدة فالصقر هو خيار جيد